Rus madaniyati, adabiyot, musiqa va san'atda boy tarixga ega. Pushkin va Lermontov kabi yozuvchilar, shuningdek, Tchaikovsky va Stravinsky kabi musiqa bastakorlari, dunyo bo'ylab tanilgan.